Ie, ny fitsaboana amizao aloha tsara e. Satria fitaovana efa betsaka amizao sady maha-ela velona koa ny fitsaboana amizao.